A pues jue yë martillo juë tyum ko'o naj ti'i myaj kuwobëwayn o ko'o naj ti'i myaj awop myaj abëkëwayn ji'im yë myajtunëp.